Sakafo mahazatra mahatonga alerzia ny sôkôla, de akotran'ny sôkôla de ny kakaô, kakaô sy sôkôla kay mo mitovy ihany, de ny hazan-dranomasina retraretra ny trondro, ny foza, ny dratraka, de ny soisoy.